<hesitation> Zava-pisotro koa: ronono, dite, rano magnara zasy e ranomafana, ranon'ampango, jus naturel reny na jus star a, da agnatiny evao koa gne taoky io zany taoky gasy ndre taokim-bazaha anatiny aby, da kafe reny avao koa zany izy aby.